Ehh fuo, fuo a yamɛɛ, oyi mina a'O ɲa yiwa a o ɲa Vɛ ma waa, ayi zinre tete faa o we fuo. aba nii ma zun wɛ dan.